मै जू ची जोलु खेल-कूद कू जु ची स्टेडियम मा जेके मैं क्रिकेट मैच देखलु या फुटबॉल मैच देखलु किलेकी सू जू ची ना सु ज़्यदा अछू ची कॉन्सर्ट से।